घिर्णा शब्द मिर मनमे खराब शब्दके रूपमे लौ जात हौ । कोइ भि मनै के विचमे गलत धारणा अथवा गलत विचार आनो कहन्से घृणा उत्पन्न होनो हए । घिर्णा कहनको मतलब हए कोइ भि ब्यक्तिके बिचार प्रति असहमति नफरतको भवना उत्पन्न होनो हए । घिर्णा शब्द कोइ भि मनै के विचमे नाकारात्मक वा भावनात्मकको टकरावके रूपमे फिर जा घिर्णा शब्दके व्याख्या कर सकत हए । घिर्णा शब्द व्यक्ति ब्यक्ति के बिचमे असहमति पैदा होनो द्वोन्द पैदा करनो र जे सबय हिन्साके रूप धारन करनो जा घिर्णा शब्द के लैके जात हए । घिर्णा शब्द हमर मान्सिक और भावनात्मक स्वास्थ्यके खराब करन को आवस्था नै घिर्णा शब्द हए ।